Duka puan fum n tari yaarum kuga la yaarum zom dugera tari yima yima mɛ. Se'ere n sɔi la fu dia la san ta bi'igɛ mɛ gee ti fu nyaam dikera yaarum kugere la ita dia la puan, la ta'am ni ta basɛ mɛ ti yaarum kugere la ga'arɛ bɔbeyinɛ ta'am <noise> bɔɛ ti la wuŋɛ bɔbeyinɛ gana bɔberɛ dise'ere bii di pugum da ta'am bɔɔgɛ yɛsera la dia la n bi'igɛ gee ti fu nyaam dikera yaarum la ita bini la. Ŋwana ni <noise> basɛ ti dia la nyɛlum ni bɔna la di to'ore <noise> la yaarum la za'a waabi n ta'am bɔɔgɛ ni paagɛ ni dia la za'a waabi la. Amaa, la san dɛna la yaarum zom ti fu iŋɛ iŋɛ fu dia la puan, fu san iŋɛ iŋɛ dee gurege ŋwana wan basɛ ti la paɛ bɔba woo ti fu nyaŋɛ baŋɛ aai yaarum la seke n dia la puan bii yaarum la ka seke, n iŋɛ pa'asɛ bii n da iŋɛ pa'asɛ. Le pa'asɛ, dia san pugum bi'ɛ gee ti fu iŋɛ mɛ nɛra woo la a dia gee ti yaarum la ka wuŋɛ, yaarum zom la n boi la fu ta'am iŋɛ bama mɛ bo nɛra woo ti a iŋɛ iŋɛ a laa puan di. Gee, la san dɛna la yaarum kuga, fu kan nyaŋɛ dikɛ yaarum kuga la iŋɛ dia la puan la ba <noise> ta'am di. Yaarum zom la yaarum kuga duka puan n boi yima yima se'em n bala. <noise>